Vilala, vivili, vivaka, vine, vitano, visita, saba, munane, tisa, likumi, likumi na lilala, likumi na kavili, likumi na kavaka, likumi na kanne, likumi na katano, likumi na sita, likumi na saba, likumi na munane, likumi na tisa, e <hesitation> ishirini.